باور کول او باور پالل یو ډېر مهم انساني اصل دی، چي باید د ژوند او کارو بار په ټولو اصولو کې مراعات سي. که چیري د انسانانو تر منځ باور نه وي، هېڅ امکان نه لري، چي انساني رشتنې دې وپالل سي. همدارنګه دا اصل د کارو باور، کور، کوڅې او د ټولنې د وګړو تر منځ باید ښه کلک موجود وي. دا هغه اصل دی چي ټوله انساني بقا پرې ولاړه ده.